E! Aurélie Antoine a; <noise> gny Mpanjakan'i Chilie tam tao mille huit cent cinquante huit. Izy zany gn Mpanjaka gn reklamena taminio fotoa io. <noise>